L'annu dumila e dicinnovi è l'annu unni passai li sei misi chiù beddi di la me vita. Nni st'annu mi nni jivi in Erasmus in Spagna e appi la possibilità di canùsciri a pirsuni di tuttu lu munnu, nsignàrimi la lingua spagnola e studiari nta una di l'università chiù famusi di l’Europa. Nni st'annu macari firriai tantu la Spagna e vitti posti spettaculari.